<noise> rab yi ma gën a ragal mooy <hesitation> jaan, jaan ragal naa ko, because moom si biir ñax bi la dee nekka <noise> te daf dee dox guddi, bëccëg, <noise> lu si gën a bari sax guddi, <noise> dangaa toog rek <noise> gis mu ñë- mun naa ñëw ba egg si sa kaw <noise> doo ko yëg, te su la màttee mun naa laa rey instant, dangata bi dafa garaaw. Beneen bi mooy jiit moom tam ragal naa ko, moom dafaa dox <noise> mu dox ñëw ba éeg sa kaw màt la doo ko yëg. <noise> Jaan, jiit dafa rablu waaw, <hesitation> specially jaan moom fu sedd la ma ut <noise> fa lay daf fa laqatu waaye kenn du yëg, da koy ñëw a ñëw ba fa tëdd foofu, mun naa ñëw, ñëw sa muus mun na ko jàpp egg si ba sa kaw lal teg ko sa kaw lal nga ñëw tëdda tëdda si kawam. <noise> So loolu lépp wóorul mun na laa màtta. <noise> beneen bi si mooy <noise> bukki mun na laa topp si àll bi rey la lekk la. <noise> Jaan, jiit, bukki loolu ragal naa ko, walla xaj buy màtte boobu tam óorut, mun ngaa toog rek mu attaque la sa kaw màtt la, walla nga dox guddi romb ko dem si kër doo xam ne xaj la mu tëb sa kaw màtt la rey la <noise> yooyu yëpp daf dee mun a am <noise> so yooyu ragal naa ko, waaw. <noise>